Manka te katsin ra rangin enuguku te ka wenguku. katsin rangin engu hatati. Akue hat- hati menga man tanta aman man haluma tar man gutul kawu. ko mas hati mregen hatati emua masla. lala mema masla tru hatati barte lu era niati. Te ka paplaku ruin a rore sabla paplaku rui marro baga te <hesitation> rormo gu traha a kuei te mne hala mera tru hatati. e luena <hesitation> marken man- man hakats aman womi. Taplan pota e wa blari. tapla pota e <hesitation> hakats homi nera toaren bte yatung erua toaren bte mte ri. Aka te ngilin kui ble nuguku. akue hat- hate mengu kawu mar kawu tar. kawu ti trero tamta ti mte hakpa. Ko hat- hati mregen nate sbe magaku a kannan noni. Na tanaka te katsin kukui enuguku. akue ngilin a tra- tra ga tre no ranga e murkohiongo. noni aman ka te tag taguhu enuku. Tana ka <hesitation> katsin na na sab- sabla gno mengu kawu wan len tar seim length tar hena lam hobto tu lala tru hatati. lam hobto te kanum tra <hesitation> toa makum. na tanaka ko katsin taguhu enga <hesitation> kawu. a tukui te katsin kto ble nuguku katsin taguhu enga <hesitation> ba rorte luera niati bte ha tubtu eri te mar lu meren a mats palou.